समुन्दरमे हरनबारी चिझ ह्वयल सार्क कछोहा, डल्फीन, सुति, घौंघी, जलगैंडा, झिगा, गिंगटा, कौणि, बाम, अँधरा साँप, मलगी, रोहु, गोंछो, पखै, रवा, डिणवा, लचिया, झिंगुर, कटुवा, सिंगी, गुछटा, गुजिया ।